Ley ƴontere cille sapo e nayi jiarnamni lede am ɗe. Won hen beetee law, <hesitation> hakkunde naange en, kiikiiɗe e jamma. An ka so <hesitation> renndidini <hesitation> adadu mun fuu, a tawan ana yaha toon, eyyo.